ما اعتقد اكو فرق كبير بين الثقة والايمان لان من انت واثق من نفسك غاح تأمن بنفسك غاح انو تعمل هاي الشغلاي فالثقة والايمان شي مرتبط بشي ودائمن ويحد يثق بنفسو ويأمن انو غاح يطيق يعمل الشغلات الي يطيق عليها ورب العالمين هو يسهل كلشي